Kaameral digital o waɗa naŋŋude feewnde e hoore. Ko rewɓe sabu laawol ko rewɓe nder ɗum sabu waɗa fiyaangu. Ko kaameral ngal foti laawol fiyaangu. Ko laawol maɓɓe njiddaade maɓɓe fiyaangu. A taara fiyaangu ngal rewɓe laawol ngal fiyaangu, kaamera o njiddaade fayaangu njiddaade fiyaangu sabu ngal.